देखो भाईयों संपूर्ण राज्य अमेरिका की संस्कृति के बारे में हम जानत हैं। कि जा अलग अलग प्रभाव और परंपरा को मिश्रण होत हैं। अमेरिका की संस्कृति की कुछ नई बातें हैं। अमेरिका संस्कृति में व्यक्तित्व को बहुत महत्व होत है। अमेरिका के लोग खुद को अलग व्यक्ति मानत हैं। और अपने जीवन को नियंत्रण <noise> रखत हैं। अमेरिकी संस्कृति में <noise> स्वतंत्रता को बहुत महत्व देओ जात है। अमेरिकियों की छोटी उमर से <noise> आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होहो सिखाओ जात है। अमेरिकी संस्कृति में व्यक्तिगत गोपनीयता को महत्व दउ जात है। लोगों से पूछो जात है और उनते लोगों को कछु पूछबो <noise> अशिष्ट मानो जात है। <noise> कि बे कितने साल के हैं, कितना पैसा कमात। <noise>